Á njí de ţí uwín njí ukáaru wí mëmpee wuŋ pëfíir dí ná umoota. Ukáaru ucí mënţíj wul mëyëlan pëţíj bañaan bacumal, mëmpurësir pëká pëyá ţëloŋ ţëko këcína ifeţaru këgij bukal bëliyëng ndëmaŋ. Ukáaru mëyëlan pëgij bagas ţul kodí kaderansiru. Ukáaru peelan umoota sekirite mak, mëncí dí bameeţú ukáaru jáţa këcar pëlunk.